ଅମେରିକାରୋ ଖାତ୍ତେ ହୋ ସଂସ୍କୌତେ ଵିଶାରେ କିଛୀ କହୀ ପାରିଵର କୀ। ଅମେରିକାରୋ ଖାତ୍ତେ ହୋ ସଂସ୍କୌତେ ବହୁତ ଭୀନୋତାରେ। <hesitation> କିଛୀ ଥା ହାମ୍ବୋଗର ହର୍ଡଗ ପୀଚା ଅଥଵା ବାର ବେକ୍ଯୂ ଜୈମିକ୍ଟୀ। ଜାତ୍ତେ ଖାତ୍ତେ ଉଲେକା ବହୁତ ଲୋଗ କା ପ୍ରିଯା ଇତିରେ ଉନିକ। ଅଂତର ଜାତିକ କା ପ୍ରଖାବ ମତ୍ଯୋ ଦେଖା ଜାଈ।